أقول لصديقتي إنو مهم تبدأ بقراءة كتب متنوعة القراءة توسع الأفق وتعرفها على أساليب الكتابة المختلفة، تقدر تختار روايات مقالات أو حتى شعر وتشوف كيف الكتاب يعبرون عن أفكارهم، بعد تشوف مواضيع تهمها وتبدأ تكتب عنها حتى لو كانت بسيطة لأن الممارسة مهمة.